Oiraarei oru'oo kapuko'o hioko'i are aripu- haa'oeroo aga'ire bo aio'oo oo'ore suari ai'o eipaareha. bisio suri ai'o ai'oabaa are roko'oabaa baarire bo birabirai boorii kakaui kai boorii kaukaui. aru suaripita birabirabohara bisio ai'oabaa suari ai'o. Ha suari ai'o a bisioea pita bo oitoo kaukau tapioko bo koukou haia oo'ore aruhe tahiro bai bisio bai'oea kororo'o haia tiiripiisi au aruheraahara oiraba oo'ore bo koukou. Ii'aa ia otaupabohara aga'ire are bisio- haraboroo, oru oira ii'oo ii ai'o suari ai'o ia otaupa- haaboroo boorire ta kapuko'oarei boorire usiro'oaro eipaareha sa o surihareeborii bo ai'o haia oo'ore bo ariabuu birabiraaboo boo'ore bo birabirai. Ha bisio uka suari ai'o ai'oabaa hioko'i sa uka suariraa oo'ore bo ariabu roiraarei roo'ore usiro'o are o riirii- haraaboroo oo'ore suari ai'o bisio pita ii'oo haia araisi haia a riirii- haraboroo sa ai'ohraau bisio bai oea araisi a rasuabohara oiraae oo'ore kapuko'o baire boo'ore roiraae roo'ore beeroo o birabirapitee roga'a sa o surieboo oo'ore bo ariabuubo birabira bo tabiri'ooarei. Ha bisio boori bogi'asi'ii haia boorii usiro'oaro usiro'oaro boorire bogi'asi'ii ii'aa hioko'i oo'ore bisio pita uka horitahiro hioko'i ai'ohareero Purutu tahiroo haia oo'ore uka horitahiro a ai'oehara hatuara haia bo uo'uo boorire bogi'asi'ii ha oo'ore turuha'oi ai'o, oira ia oira taupabohara oo'ore bo birabira aarei suaripita birabira- haraaboroo baiha kapuko'oi boorire usiro'oaro kai boorire bogi'asi'ii. Are bisio- haraabaa oira roga'a ii'oo, o bo ai'o suari ai'o bisio pita ii'oo ii tahiroo a ute'uteeabaa oru oira ia otaupa- haaboroo oo'ore bo ariabuu, sa <hesitation> oiraba hukue oo'ore bo suari o hurapitee oo'ore suari birabiraro oiraarei roo'ore usiro'o. Kaukau aripu'iripa haia bo koukouraba aruhebuu aripu'iripa. araisi haia bo oitoo, <hesitation> ariputahi ii'oo oiraba aruhepitee boorii kapuko'oarei boorire oiraae oo'ore bogi'asi. Sa <hesitation> oiraba hukuraa oo'ore bo suari o hurapitee suari birabiraro boorii bo ou'iaro kai boorii bo birabirai kaukau haia roo'ore kakau kai bo ohita.